மனிதர்களுக்கு பல வண்ணத்தில் கண்கள் இருக்க முடியும். பொதுவாக காணப்படும் கண் நிறங்கள் இவை கருப்பு பழுப்பு நீலம் பச்சை ஊதா சாம்பல் இவை இயற்கையாக காணப்படும் முக்கிய கண் நிறங்கள். ஆனால், சில rare நிறங்களும் காணப்படுகின்றன, மற்றும் சில மரபணு மாறுதல்களினாலும் கண் நிறங்களில் வேறுபாடுகள் இருக்க முடியும்.